اول حاجة هنخرم الحيطة بشنيورهنجيب الشنيور ونخرم الحيطة خرم عميق وبعد كده هنحط فيه مسمار <hesitation> وفي ضهر ال- اللوحة هنحط- هنخرمها خرم ونعلق الخرم ده في المسمار وبعد كده نحاول ان احنا نعدل من اللوحة دي عشان تبقى متوازنة ومفيش حتى نازلة عن التانية.